हमा ता गाय दगडी बितायु भैंस दगडी बीतयु बकरी दे भी बितायु कुत्ता छिन बिल्ली छिन और चूहा छिन और भोत पप्रकारा जानवर बैल अर भैसा, भैसा बच्चा यू सब दे हमा टाइम बितायु।